कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है जय माँ यमुना नदी गंगा नदी काली नदी के नदी जैसी नदियां बहत ह। कन्नौज अपनी एक बहुत प्रसिद्ध नदी के ताने बहुत मशहूर है जय का नाम रामगंगा है। राम गंगा का एक बहुत पुराना इतिहास भी है जो कि पांडवों से मेल खाता हुआ है।